Ngeenge onda penduka, manga, ngeenge onda penduka ohandi kutha oka brush kandje ndele no- nomuti goko mahego ndee tandi kii brush, ngeenge onda mana okwiipusha komahego, ohandi hi ndika ninge o tea nge opena omboloto, ngeenge onda mana okuninga otea handje, ohandinu otea pamwe naa negumbo yandje, ngeenge onda mana okunwa o tea, ohandi koshomo iiyasha mbi yilimo ngenge oya pumbwa oku koshwamo, ndee tandi tandi hi ndika dhane keefelende dhandje, ohandi hi nee putshinda mpoka puna aantu mboka handi dhana nayo, ngeenge ndamana. ngeenge twa mana ngaa okudhanapo, ohandi hi megumbo ndika teleke omusha, ngeenge onda mana oku teleka omusha, ohandi shukulile aanegumbo yandje ayeshe, ndee sigo tatu lile pamwe, ngeenge otwa mana okulya omusha ngaye tandi koshomo iiyasha ayishe, ohatu hi tuka kothepo, ngeenge onda penduka, ohandi hindi kiikoshe opo ndika teleke uulalelo, ohatu li itshewe pamwe naanegumbo yandje, tatu yiithana atushe twe tulye pamwe, nge twamana okulya tandi koshomo iiyasha, tatu kalapo ngaa manga twa shungila tuli naanegumbo yandje tu lipo ngaa, sigo ethimbo lyokulala ta liya, ohatu lala ne pohetatu.